Io zany e da mianky amin'ny sakafo sy ny tsiro tian-tegna ho haza. Ny zava-maitso vaovao da manome tsiro masaky sy mahafinaritsy ary mety tsara ho an'ny salady sy fandrahoa malefaky. Fa ny zava-maitso nohamainina kosa a da manome tsiro matanjaky kokoa ary tsara amin'ny fandrahoa sakafo maharitsy.